dómsmálaráðherra vonast til að vinnufriður komist á innan lögreglunnar með breytingum sem

Haraldur Johannessen lætur af embætti ríkislögreglustjóra um áramót en verður á fullum launum til ársloka tvö þúsund tuttugu og eitt nærri fimmtíu börn undir fimm ára aldri hafa látist í

á sjúkdómurinn breiddist hratt út vegna dræmrar þátttöku í bólusetningu réttur almennings til upplýsinga vegur þyngra en það sjónarmið að birta ekki nöfn umsækjenda um starf útvarpsstjóra svo betri umsóknir fáist segir sérfræðingur í upplýsingarétti RÚV sé þó ekki skylt að birta nöfnin lesskilningur íslenskra barna er mun lakari en annars staðar á Norðurlöndunum og hrakar enn samkvæmt niðurstöðum PISA rannsóknarinnar menntamálaráðherra segir að auka þurfi orðaforða og hyggst fjölga

hjón með tvö ung börn sem vildu flytja í fámennasta sveitarfélag landsins fengu þau svör að sveitarfélagið gæti ekki sinnt þeim annað árið í röð er skólinn í sveitarfélaginu lokaður

gott kvöld brotthvarf Haraldar Johannessen úr stöðu ríkislögreglustjóra leysir ákveðinn hnút segir dómsmálaráðherra sem í dag kynnti sérstakt

tekur til starfa um áramót samkvæmt starfslokasamningi verður Haraldur á launum til

ársloka tvö þúsund tuttugu og eitt Áslaug Arna Sigubjörnsdóttir dómsmálaráðherra tilkynnti í dag um stofnun

ríkislögreglustjóri verður formaður þess en auk hans skipa lögreglustjórar ráðið mun ekki fara með sjálfstætt lögregluvald eða taka stjórnvaldsákvarðanir heldur er það hugsað sem samstarfsvettvangur ríkislögreglustjóra og lögregluembættanna í landinu stærsti

ágallinn sem ég sá þegar ég kem inn í þessa vinnu er samráðsleysi og að það vanti formlegri vettvang til þess að hafa samráð og samskipti um stærri mál

eru teknar innan lögreglunnar samhliða þessu var tilkynnt að Haraldur Johannessen muni láta af embætti

um áramót en hann hefur gegnt því undanfarin tuttugu og tvö ár

nýr ríkislögreglustjóri

Áslaug Arna stefnir á að auglýsa stöðuna til umsóknar um næstu helgi bílamiðstöð ríkislögreglustjóra búningmál lögreglumanna umdeilt viðtal í Morgunblaðinu

launabreytingar æðstu ráðamanna ríkislögreglustjóra allt eru þetta mál sem deilt

um innan lögreglunnar lýstu yfir vantrausti á hendur Haraldi ráðherra vonast til

breytingar sem hún kynnti í dag verði til þess að vinnufriður komist á innan lögreglunnar við Haraldur vorum sammála því að það væri réttast að hann myndi stíga til hliðar á þessum tímapunkti og ég held að það hafi verið góður tímapunktur til að leysa ákveðinn hnút gríðarlega mikilvæg breyting til þess að samráð næsta ríkislögreglustjóra við lögreglustjórana verði formbundið fréttastofa hefur starfslokasamninginn sem Haraldur gerði við

dómsmálaráðuneytið undir höndum samkvæmt honum tekur Haraldur að sér sérstaka ráðgjöf fyrir dómsmálaráðherra innan veggja ráðuneytisins í þrjá mánuði næstu fimmtán mánuði eftir það verður Haraldur áfram á launum hjá ráðuneytinu án þess þó að hafa fasta reglubundna viðveru en ráðherra getur þó falið honum tiltekin verkefni samkvæmt samkomulagi loks fær Haraldur greidd sex mánaða biðlaun sem þýðir að Haraldur verður á launum í tvö ár

eftir að hann lætur af embætti ríkislögreglustjóra allt þetta tímabil heldur hann sömu launum og hann hafði hjá

þessu til viðbótar fær hann greitt orlof sem telst ígildi þriggja mánaða launa og fer uppgjör þess fram fimmtánda janúar tvö þúsund tuttugu og tvö Úlfar Lúðvíksson formaður Lögreglustjórafélags Íslands flestir lögreglustjórar landsins lýstu vantrausti á Harald

dögunum lægir þetta öldurnar

Harald en nú verður hann

að ráðherra myndi tilkynna sameiningu lögregluembætta hvernig takið þið í

ég sé ekki ástæðu til að fara út í það núna en það er vinna í gangi í ráðuneytinu

en kallað eftir færeyska stjórnin fékk sett lögbann á frétt færeyska ríkissjónvarpsins í gær fréttin sem ekki mátti flytja fjallar um fund færeyskra ráðherra með fulltrúum kínversku stjórnarinnar um fimm g fjarskiptakerfið lögbannið var sett á aðeins tuttugu mínútum áður en fréttatíminn hófst haft er eftir Georg l Petersen fréttastjóra færeyska Ríkisútvarpsins að upplýsingar sem koma fram í fréttinni séu afar mikilvægar fyrir almenning fréttastofan ætlar að láta reyna á réttmæti lögbannsins fyrir dómi fimmtíu og fimm hafa látist úr mislingum á þar af eru fjörutíu og átta börn um helmingur þeirra yngri en eins árs á síðustu tveimur sólarhringum létust

börn úr mislingum

er eyríki í Suður Kyrrahafi þar búa aðeins um tvö hundruð þúsund manns hátt í fjögur þúsund þeirra hafa greinst með mislinga frá því í október yfirvöld vinna nú hörðum höndum að því að bólusetja alla íbúa talið er að smitið hafa borist með ferðamanni frá Nýja Sjálandi að sjúkdómurinn hafi svo breiðst hratt út vegna dræmrar þátttöku í bólusetningum í fyrra var aðeins um þrjátíu og eitt prósent barna undir fimm ára bólusett fyrir mislingum áður var í kringum áttatíu prósent yfirvöld rekja þessa breytingu til þess að hræðsla hafi gripið um sig meðal foreldra á síðasta ári þegar tvö börn létust stuttu eftir

síðar kom í ljós

að andlát þeirra mátti rekja til annarra lyfja sem þeim voru gefin á rangan hátt sjúkdómurinn kemur harðast niður á börnum nærri öll þau sem hafa látist eru yngri en fimm ára upplýsingaréttur almennings og aðhald að hinu opinbera vegur þyngra en það sjónarmið að færri sæki hugsanlega um stöðu útvarpsstjóra segir ráðgjafi um upplýsingarétt hjá forsætisráðuneytinu stjórn RÚV sé ekki skylt að birta

umsækjenda því RÚV sé ekki opinber stofnun stjórn RÚV hefur hlotið gagnrýni meðal annars frá menntamálaráðherra fyrir að ætla ekki að birta upplýingar um umsækjendur um stöðu útvarpsstjóra Kári Jónasson stjórnarformaður sagði í samtali við fréttastofu að RÚV beri samkvæmt upplýsingalögum ekki að birta nöfnin ákvörðunin hafi verið tekin samkvæmt ráðleggingum ráðningarskrifstofu sem teldi að fleiri hæfir

umsækjendur myndu sækja um ef listinn væri ekki birtur opinberlega einnig hafi verið tekið fram í auglýsingu að nöfnin yrðu ekki birt því myndi birting þeirra nú brjóta í bágu við persónuverndarlög Páll Magnússon þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi útvarpsstjóri fór fram á það á Alþingi í dag að stjórn RÚV viki vegna þessarar ákvörðunar Oddur Þorri Viðarsson sérstakur ráðgjafi um upplýsingarétt almennings

í forsætisráðuneytinu segir að ákvæði í upplýsingalögum sem tryggi almenningi rétt til þess að fá upplýsingar um umsækjendur nái einungis yfir stjórnvöld en ekki lögaðila í opinberri eigu á borð við RÚV nú þessi lagalegi

er valið úr hópi umsækjanda um slíka stöðu er enn mun lakari hér en annars staðar á Norðurlöndum og nokkuð undir meðaltali o e c d ríkja samkvæmt niðurstöðum PISA rannsóknarinnar PISA er alþjóðleg langtímarannsókn á hæfni og getu fimmtán ára barna í lestri náttúrufræði og stærðfræði áttatíu þjóðir taka þátt í rannsókninni þar af þrjátíu og fjögur aðildarríki o e c d í könnuninni sem gerð var í fyrra var lögð sérstök áhersla á íslensk börn standa áfram verr að vígi en jafnaldrar þeirra á öðrum Norðurlöndum í öllum greinunum þremur

er rétt yfir meðaltali o e c d ríkjanna í stærðfræði en undir meðaltali í læsi á náttúruvísindi og lesskilningi þriðjungur drengja telst ekki hafa grunnfærni

í lesskilningi en í heildina ná tuttugu og sex prósent íslenskra barna ekki

hrakað frá árinu tvö þúsund þegar Ísland tók fyrst þátt í rannsókninni menntamálaráðherra kynnti niðurstöðuna í morgun ásamt aðgerðum til að auka færni íslenskra nemenda hún segir vandann liggja í orðaforða við verðum að tryggja að tungumálið okkar að börnin okkar hafi góðan skilning á íslensku námsefni og þess vegna

og fara í þessar aðgerðir við verðum að taka mark á þessum niðurstöðum og efla lesskilning af því að ég hef þá trú að allir geta lært en við verðum að tryggja það að viðkomandi aðilar hafi áhuga á því sem fyrir þeim liggur efla eigi starfsþróun kennara í samvinnu við menntavísindasvið Háskóla Íslands og endurskoða námsefni

og kennsluleiðbeiningar þetta verðum við öll að taka til okkar og öll að aðstoða

nöfn umsækjenda um ágreiningsmál og deilur hafa sett svip sinn á leiðtogafund

Frakklandsforseti segir að skýra þurfi betur stefnu bandalagsins leiðtogar tuttugu og níu aðildarríkja

hittast í Lundúnum á árlegum fundi í dag beindist kastljósið helst að þremur mönnum sem hafa verið yfirlýsingaglaðir í aðdraganda fundarins forseti Frakklands lét hafa eftir sér á dögunum að NATO sé að verða

forseta Bandaríkjanna er sem fyrr tíðrætt um að þau greiði miklu meira en öll hin aðildarríkin til samstarfsins þeir Macron hittust á einkafundi í dag í gær hótaði Bandaríkjastjórn að leggja allt að hundrað prósenta

á franskar vörur Trump segir verulega halla á Bandaríkin í viðskiptum við Evrópusambandsríki

hótað að koma í veg fyrir samþykktir á fundinum verði sveitir Kúrda í Sýrlandi ekki flokkaðar sem hryðjuverkasamtök Macron segir Erdogan þurfa að skýra þessi ummæli og kaup Tyrkja á vopnum frá Rússlandi vilji þeir láta taka sig alvarlega í NATO formleg fundarhöld fara fram á morgun fyrir hönd Íslands mæta Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra

börn sem vildu flytja í Árneshrepp á Ströndum fengu þau svör að sveitarfélagið gæti ekki tekið við þeim þar sem innviði skorti um tuttugu manns hafa vetursetu í hreppnum og er meðalaldur þeirra tæp sextíu og fimm ár Árneshreppur er fámennasta sveitarfélag landsins sauðfjárbúskapur er á undanhaldi og fá atvinnutækifæri eru í hreppnum yfir vetrarmánuðina þjónusta hefur verið af skornum skammti

og í fyrra var bæði skólanum og versluninni lokað eina barnið sem á lögheimili í hreppnum sækir því skóla annars staðar í sumar var ákveðið að opna búðina aftur og hafa hana opna í vetur til starfans réðst franskur sem tók ástfóstri við hreppinn á ferð sinni um Ísland Árneshreppur er deyjandi byggð og ef ekkert verður að gert lognast út af innan fárra ára það er þó til í dæminu að barnafólk hafi sýnt því áhuga að flytjast í hreppinn en þótt fólk hafi áhuga á að flytjast í sveitarfélagið er það hægara sagt en gert skiptar skoðanir eru meðal íbúa Árneshrepps um hvað þurfi að gera til að bjarga

aðrir að hún verði fjallað verður um Hvalárvirkjun og vanda Árneshrepps í kveik í kvöld klukkan átta ríkisstjórn Finnlands er fallin forsætisráðherra og leiðtogi jafnaðarmanna fór á fund forsetans í og baðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt stjórnin er samsteypustjórn fimm flokka einn þeirra er Miðflokkurinn og í gær lýsti formaður

hans því yfir að nyti ekki

hans í kjaradeilu starfsfólks í póstþjónustu forseti Finnlands bað stjórnina um að sitja áfram uns ný ríkisstjórn hefur verið mynduð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 samningafundi Blaðamannafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins var slitið síðdegis fram undan eru fjórðu verkfallsaðgerðir Blaðamannafélagsins klukkan tíu á fimmtudag leggja niður störf blaðamenn sem sinna

prentútgáfu Morgunblaðsins og Fréttablaðsins auk ljósmyndara og

Hjálmar Jónsson formaður Blaðamannafélagsins sagði í samtali við fréttastofu að staðan væri erfið

nítján komma sjö á Kvískerjum í menningunni á eftir Kastljósi í kvöld verður greint frá því hver verður fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum árið tvö þúsund tuttugu og eitt

gott gengi norska kvennalandsliðsins í handbolta hélt áfram á h m í Kumamoto í Japan í dag

messi sagði mikinn mun á því að vinna fyrsta tvö þúsund og níu og þann sjötta í gær

börn undir fimm ára aldri hafa látist í mislingafaraldri á

sjúkdómurinn breiddist hratt út vegna dræmrar þátttöku í bólusetningu réttur almennings til upplýsinga vegur þyngra en það sjónarmið að birta ekki nöfn umsækjenda um starf útvarpsstjóra svo betri umsóknir fáist segir sérfræðingur í upplýsingarétti RÚV sé þó ekki skylt að birta nöfnin lesskilningur

barna er mun lakari en annars staðar á Norðurlöndunum og hrakar enn samkvæmt niðurstöðum PISA rannsóknarinnar menntamálaráðherra segir að auka þurfi orðaforða og hyggst fjölga

hjón með tvö ung börn sem vildu flytja í Árneshrepp fámennasta sveitarfélag landsins fengu þau svör að sveitarfélagið gæti ekki sinnt þeim annað árið í röð er

skólinn í sveitarfélaginu lokaður Valgeir Örn Ragnarsson verður hér í minn stað í næstu sjónvarpsfréttum klukkan tíu

þá flytur Birta Björnsdóttir útvarpsfréttir vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn

á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma